Mi jonngai Maarori Jollof belɗun e kusel gertogal. Maarori Jollof kam nyaaminda wonta ɗon belɗun ɗun daraja nder fina tawaaji leiɗe Afirka. Mi defai ndi ndi wela, ndi uura kadi ndi wooɗa.